Nicpeya notomih, neh noconcoua tla piyoto noso tla cuahcucuahnacatl, nicchihchiua coltoh, itlaleleya xitomatl, huajillo, nictlalileya colantoh, nictlaleleya xonacatl, amo noso cuapohmoleh. Uan pitzonacatl non sa ihco nic nicposoneya, pero inon paca uan sa uah pieza quitohtoyoneah. Niquiluia "Tlame chiyauac, aunque para que este sabroso." Eh niqueluia amo ya nicchiutoc upau. Yeh ica horita ayamo nicchehcheua porque ayoc isobrina iuan noLipahtzin inon la colonia, pos ayoc a nictoua devalas de cabo di año oxquive cacabatih iyai isouamoh ocualahsico tlacuahticah. Quilviah xamo nitlacuas, sa niquilvia horita. Onicxipeua uauaxin. Amo ictova nechpalievis. Amo, de por sí amo. ¿Oquicuitaya carbayo oc ompacah? Ompacah yichah horita. ¿Tla ohcon yeh mitzmocavilihtiu? aitlac Lalah ¡Andale!